بہت آسان رہتا دیکھو، پانچ چیزوں سے اچھا کھانا بنا لینے کا۔ اگر تم نہ آتا ہے کھانا بنانے تو کیا کر سکتے؟ ایسے چیزیں لینے کا جو خود میں ہی جن کا سواد رہتا، وہ بڑھا لیتا۔ اس میں زیادہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں پڑنا، جیسے کہ ہمارا سادہ پوہا بول کے رہتا۔ وہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں بیچتے، لیکن اس میں کیا رہتا بولے تو پوہا، ہلدی، جیرا، نمک، مرچ، بھی پیاز۔ اتنے چیزوں میں اُس کا الگ سا سواد آ جاتا، انہوں بڑے کیا کیا دوسرے ناموں سے بیچتے تھے، وہ ایسا بولے تو ایک اچھی ہمنا کھانے کی ریسپی بولے تو ایسے چیزیں چننے کا جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے۔ دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ جب بنائے تب اور زیادہ اُن کا سواد نکھر جاتا۔ ایسے سامان لے کو بنا لے، نکھار رہتا۔